Oq rang tozalik va tinchlik bilan bog'layman qor va oppoq bulutlar oppoq qorbobo yasalgan va oppoq qor <hesitation> yog'gani hayolimga keladi.